ندخل ل غوغل ماب, نشوف لوندروا لو بلو بروش تاع ديفارتيسمون, نروحله, كانت جاردان نروحها, كانت هاكا سال ديجو ولا نروحلها, كانت ماعلاباليش, قاع الى مالقيتش هادو نلقى ماعلاباليش حاجة ايسطوريك من نهناك, نلقى متحف, ا نزيد هديك هي تروح تفطر فكاش ريسطورون من نهناك, تزيد تعاود تروح لكاش قهوة, قهوة سيرتو اذا كانت طراديسيونال, تاع هاديك لبلاد ,سما هادي هي راك فوت الوقت و الا قاع مالقيتش هادو جبد البورتابل, دير ناتفليكس, تفرج فيلم تاع زوج سوايع, راه فاتت زوج سوايع بقاتلك ساعة